Fitaovana efa mitady tsy hisaraka amin'ny olombelona intsony ny solosaina. Matetika ny hita voalohany amin'io ny écran, ny klavie, ny souris, ary indrindra ny clé, ny unité centrale zay tena tsy afa-misaraka aminy.